Pos unu delos nuestrus amigus tien la costumbri, i no es groma, de dil-si cona patana paí por Mairil. Sí, sí, cona patana puesta, tan campanti, comu si huera lo más corrienti del mundu. La primel ves que lo vidi, no me lo poía creyel. Yo lo respetu, me pahi fabulosu, peru ai que sel mu valorosu, porque la patana, por mu polía que sea, tous sabemus que calol da una poca, i más cona flama que hazi en Mairil en branu. Essu sí, es un hatu tradicional con estoria, conos sus bordaus, sus telas gordas, mu nuestru, a mí me peta abondu. Peru craru, entral-ti nel metru cona patana, o entral en una discoteca, pos no es lo más aparenti, la verdá. I mira, tantu se lo tien puestu, que ala final s'á hechu tendencia, assinque, pa ajuntal-mus, mos ponemus en el puebru las finis de semana los penderiquis de filigrana! I tamién te vó a cuental que la genti a ca ves gasta más tolo que tien que vel con el hatu corrienti estremeñu, i essu a mí me peta abondu.